Kuakain yuu kuaka yuu kuá, xa'a vindeyu yayuu kuá ya'á tachí ndixhán ndixhian nuu kuan nikan kakeño xhiya'a yuu kuá, va'a yuu kuá koyucha kanuu yuu kuá iha chakayiyu yuu kuá cha'a kava cha'a kava yuu kuá kini yuka'a ma'a mandi kua nimanixhan tamaño chá vachí xhi koño ihá, yixa'a yuu kuá matiyaka yuu kuá yo'o ka'a yuxuu kua xanió tayió kua inka ika vixhí koño iha nuu yaví, tamayu yuu kua xhikaxata yo'ó xhikaxata yuu yukuá nuu ya'a yaxukuá, kua chichiño taxata yo'ó tava'a chichin yo'o kuán xavii yuu ma'a kachí yuu kuá maya'a taxhi yuu kuá chin yuu kuá ya'á kuí yuu chanya chiya'a ya'á kuí kakeño maxhini yá yuu kuá, kuandi xhiayuu kuán tayuu kuá xana xayuu nuu chío chí chinchi va'a mandute yuu kuá tixoyo nuu ñuu nduchá manduchiá kueña yoxhia makuixón, hiirvi tataxiyuu mandukuá mayayu kuá ma'a ya'á kuii manduku maxima'a tiyaka kuacha yuu kuá va va'a chí mayukuá. Ha'a tuku chió mayukuan ma'a mayukuan ma'a mavichpi mayuu kuan, ma'a vichí tichí mayukuán ajan iho kuyuu kuá chiyuu kuan axa'a axa'a tayikon va'a vayuu chikuachi nikoyo, ma'a mama taxii yuu kuá taxii ma'a kuá maxhi matiyaka yuu kuá ihon nduchiá nducha i'ñii tayiokua tayio mayukua ma'a tiyaka kuachiá, yochin tichi mandukiá tayuu kua atui tanachin nió yo'o tiña tiyaka kuatava machichin achimaño'ó chañoo maneyo kuaví tekucha kuñii chiñuu takió, tachayo ma'a ma'a xhita vii tayukuá hiñe intike yuu kuá ano'o maxhita tachí yo'o makaxhi yo'o ha xhiñokua atiño yuu xhiño'o kuá ma'a nduka tonxhia chi ho nikandeniá yenguá tukuu yuu kuá cheyu kuanyu chañanrá hace yuu chayuu kuá chayió maxhitó hó iho cha'a tin kua yuu kachita'a maxhivita yuuu kuá tukuu kii yii uyuu kuá maxhitañu kua ñuña taya'á yii va'a tachachí yo'o tachí kuchino tikué maxan ndodió yuu kua nakachiyo kue kuyu yo kuacha chavii chí ñakuni yuu kuá kachima'a yaya tiyaká. Kachiño kue kachiño kacha namama manri yuu kacha viñuu ñuu, kuachachi koña'a yuu chá ña'a xava'a chikoin chañando chikonoxendó ña'a kachí ñuu tiyaka nakachi ño'o chiko ña'a yenguó iho xatuku xatima yuu kuá, acha kuya'a konro yuu kuá tanda kana mayukiá yuu kuá konro ñii chimachukiá tukua chimika koña konro ñii kotón ketema'a xundokió yuu kuá tayuu kuá xañanrí nanduvito yo'o nii kama'a yuu kuá kayuu kuá no'o kitá yo'ó komi xachayá xachanri mii ké xakote kayukuan yamaniuyu kuan ñamañuu ketayota nuu yavii, chama yama ñuu inoyama kayuión ma'a poxee yuu koá yamañuu kayuu kua yuka'a chako yo'o ma'a jan chako yo yuu kua xandokó, kechakota tamayo yoo keta yoo chinkoyó xeyuu kakeyo kuá ma'a yachí no'o kuauma kixe kua'a ya'á keondukiá kueya kemaketa ko'o ta'á mandava kota keyuu kua ima yuu kuá mayuu kuá kikote vii taña kuii nannguotá tayuu kuá kakeyó. Viki na'a tomii ka'a kota yukuaí yivana nayo'o tuu vii eta yo'ó, nguaxhi tuna'a kandete ituu ñoo ñavii ka'a chincheva keta koyo haxinuu té yuu chiyo kuá, yio vañuñu kachún vachió naxanaxayo chí kotuu va'a vá vanoi yata yata kotá tayukuá tayuu tuchava kotó xana xanoí, tayio kua chayió chayuu kuá imayu iyuu kuá iyo'o xanyuu xandió chikó kotá yuu kuá mando yanuu kanuu kachi kote yuu njuama'a, yo'o ya kachio mii kina yoxii kachio kayuu kuá xanayuu ma'a chaya tayuu mayatuu, uun ya'a nomachió va'a xaya yuu ya'á takiu yuka ma'a manruka mayuka nuka manuma matiki yuu kuá mayuka nuu kuá ma'a vichí, mavichí yuu kua yuu kuá xayata yuu tukuu tayuu kuá yuu kuando matia yuu kuatu tama mahí, yenrika xayan tayo'o chitan yiko yo'o ma'a chinii manruka maxhini yo'o kuá xandoko yuu kuá taxamiyo ma'a yuu kua maya'a taxhii yuu kua va'a vakayu. Haxe yo'o xande chintita vita kañii yo'ó kué kañii yo'o kué kuña'a kañaña kaxhii yo'ó, inyoyo ñuu chavache chingo yuu kuá maxandoko yuyu kuá chava'a kañon kué inyoñuu ñuu chika'a xhin kota'á ñuu kueyi kueva'a kachí yo'ó vaka kachí yuu kua chiá tayió kuá iho ama'a tenguo yuu kuachiva kuyuká, keta kota chú kuayuu kecha mayuu kuá chikicha coro ha kochi kuachika ko'o yuu chaketa ma'a koyo yuu kuá xandoko yuu kuá, kuu chayió chavee yayuvii yayu kué ñaketa koto o'on, ha ucha iho chá ucha uvita ketá kota imachain yuu ta'a keta kuá ko'o nuu kua ketanka achan chinki vanri keta ko'ó pero viki ña'a njiño'o yanuu naketa kotá kua nuu ka kui ma'a, ma'a yuu kuá maya'á yatachí xonyoko yuyi kuachanduka ha maya'a taxhi mayuu kuá tekan ndukiá tukuu yuu kuá hace manteca ndukiá, kué yuu kuá ike'e kaxayu tuku iayayu manxini taya'a tayata teyuu tayata teyuu xa'a yatá yuyu maxhió. Va'a va xayata ma'a maxhiñi maté kanyukia, kiño kuu ma'a ñiuma yuu chanyi uñi o komi mayuma yuu ndoko naketa axuu vii nayuka xayate chí va'a va xayate chí makuinma, chió yuku makayu vii chin chinchi mama yuyu kuachió xuu chió tachaya tayo'ó tayutu kua yeka tuyuu yata yuu mayuma ya'á ma'a mayuu mayukuá manuma vichí tayukua tayiochí taxavió mayuu kuá maya maya taxhi chiya iyo nuu ma'a ma ma nuyuu kuá, xa nachavió xima'a ñii ñikoyo xima'a makañuu kañu ñakueta xa'a xaxe naketaxe yuu kaí kué ya'á taxhi nikaketa axii ti naketa tuyuu, kua nayeta ñiñe kañuñu kuá mayataxi yuu kuá mixhi makayuu kuá ñuu makan yuyi koñió tañuu ñanyi naka ñanyi kekenga, ñanichi ma'a yuyukuá kanya'a taxhi nikayiyo vii ma'a yuu kua mandeka tukiá kengan ndikan tekuu ndukió chimayuka nuka mayuu tayuu kuá kiuma ayu axii numandukia ha iñii tuu, ini mandukia xanaxayu mandukia yukia ndichi kaxa'a ta'a yuu kuá táñiuma ñuu yuu kuá. Xhixoyo nuu ma'a ñuu, chikuachia iñima yukan chió, onuu ma'a yuu ka'a nuu kua chinima yamandá makan ndukiá mayuu taxhii yuu kuá, mayukua ta tayukua yuu kuan xhin xi tavitá va'a kua nuu xayió xii tavitá xañanrí axii maxandoyó chaxaxió chichanakió yuu kuá kandióx xuu yió xaviño chí tavii yuyen kuá ña'a ña'a naxañaka kuu chikoyó xeñuu kuña yikua yuu kuá yakixayuu ña'a, ñaxatayo na'a xaviyó ma'a makunayu kuá xana'a kuyo xeyuu chimandá.